Oire reoreoparai varavio iava kovo ara oara pura ruipaparaveira. Rovopa aue oisio ruipaparaveira ra kepaia kovopa ra vearopie kekepape rutu kepa. Voava vavoisio taporo kovoa. Oisio ruipaparaveira ovokirovuia kovoa iare avapara aioara paupasia. Vokiaravi varao oara siovaraia kovoaravi purapaveira oara oisio ragavira toupai, rovopa voki ari evaia kovoara purapaioveira voraga oaravu siovaraiare oisio osia vo tarai oupa tapi, ora vova ruvarupa kepa. Evoraro kovopaioveira evovokia rovopa voki, oire eraopa voki oaia kovoaravi purasia avaiovere igeipa kovorovi. Ragai ragaipa kovo purasia avaravere vavoisio ragai vokovoaro eisi. Oire vopevapa voki oaia variripaioveira, variripa vutaro oupaio veira Uva tavukiara toupaivoi varao oaraia avapaioveira variripasia eisi. Uva evovoki-ia eva vopevapa voki variripa voki. Voresiurapa voki, evaia riakora oea ora gurupa veira, ovutarovu ra viapau oisio vovoki-ia ora guruavere ari evo vutaia kovoara purasia avavere uvare vovutavioia oaia riakora vokovoaro varaera oaiava vovokia viapau oisio ora gurupaveira rutu, uva ovutaro ra kovoara iare avavere. Ari vovavaepa voki oaia uupasia avapaioveira, aioara viva rokopaioveira uupasia, oaravivu oupasia igeipa vore kepara, rara aioara vorivorivere ra oaravivuita auiovere ra oaravivuita ouiovere ruipapaio. Oire topekakavo ari evaia rereiaravi purapaioveira vo garikoa, kakaevure oea rereipa veira. Topekakavo a eva. Oire toupavoki, ovoiopa voki aueiava voki viei ari rotupa vokia eva ora evo votaia ora gurupaioveira ita igei rutu takuvuvira, variripasia ora earera pasia. Eisivi uva eisi evara toupaiveira vokiara oarai kovoaravi purapaioveira.